Güenu, pos pa bebel total no tienis cosas. Pos augua, augua con gas, aguatenis, tés, cafés, cervezas, vinus, çugus de frutas, que nel branu van mu bien, el cava, que tamién se hazi paquí pa Estremaúra. Bu, i los licoris que los ain de tolas cosas, lo mesmu que los çugus, i tamién el ron, el vodka l'auguardienti, l'absenta, el tequila, la ginebra... peru te vaigas a pensal que me gusta el pirriaqui!